Iin ña'a nu tumena me'e ndevee cha' enya'a yee, uun fruta ihó nronio ujun ñande'e, ku'i, un mispero un tunguedii iin tu kué ihá ihó ya'a ujun cha'ña njinuduu há ihó namendo tiandea ha enchaña ngungu non yavii ngueñimeno'o nruyi'a.